Ta yuka chi nou ja tiempo wiño chi iño tatna, iño taina tee ni ja tu vara ntontle nu yiñet köniyo, tuntee xinio ntontle anu yato, ntente xioo ntüte este viña chi iiyo este jo yoku ji yuka koo chi, te yuka yuarchi te e yuka ku nuado ja ku ja ka koo viña, a tada masa vitna ja modo viña minó koo yuka, koo in yuka ko ta nara ko vasa, manrasa chi manji yuka yuga ni ini kajiini nikajiiso woka ka ka wusa.